من فضل استمتاع الموسيقى الكلاسيكية حتى نحسها أهدى و نحس وكلماتها أوضح وأرقى الموسيقى للجسيدة نشعر في ذهننا نحكو على الموسيقى نحكو من ضمنها على الأغاني أما الأخرى نحسها فيها إبداع أكثر من طوى ياسر مركبة وصاخبة.